Mi yelan mi nana gimi jotta ngam buri velugo, buri mbaggu, buri marugo halaji mardi nafu je nafata himbe to be nani gimi mai.